ஒரு அச்சுப்பொறி டிஜிட்டல் வடிவமைப்பை எடுத்து அதை அடுக்காக உருவாக்குவதன் மூலம் பொருட்களை உருவாக்குகிறது, அங்கு ஒரு இயந்திரம் ஒவ்வொரு அடுக்கின் வடிவத்திலும் பொருளை பிளாஸ்டிக் போன்றது துல்லியமாக டெபாசிட் செய்கிறது, படிப்படியாக வழங்கப்பட்ட டிஜிட்டல் வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் திடமான, முப்பரிமாண பொருளை உருவாக்குகிறது; அடிப்படையில். இது ஒரு நேரத்தில் ஒரு மெல்லிய துண்டுப் பொருளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு 3D வடிவத்தை "வரைகிறது. பிரிண்டிங் என்பது சேர்க்கை உற்பத்தி மூலம் அடையப்படுகிறது முப்பரிமாண பொருளை உருவாக்க கணினி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பொருள் இணைக்கப்படும் செயல்முறை. திரவ பிசின் முதல் தூள் தானியங்கள் வரையிலான பொருள், அடுக்கு அடுக்கு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.